Aminaha aloha tsy de tsara gny mana karaza nama isankarazany. Fa refa misy nama akaiky vitsivitsy, ro telo efatry eo defa ampy zay aminaha, afaky mifanampy amy gny sarotsy afaky miaraky mifaly amy gny soa afaky miara ory koa amy gny ratsy. Zay angamba dafa ampy aminaha fa tsy mila karazany maro loatsy.